K'olik ne wa xib'al, xib'al este in nervio ataq kin ka'yij wu jun jomon kmatz, kmatz i <hesitation> despues wu wakx i wu keej son oxib' e <hesitation> este konke kinyaa pues temor chke